شو انت كيشي تجي تركب مقبل, ما فيها شي, أول حاجا لازمك تحضر المقيفا اللي لحاجتك بيه, وتجيب المديول ولا السروال ولا اللي هوا به-, أو <hesitation> عندك تبدأ إبرا وخيط, تنبرها باللي كدا, وتحاول إنك المقفل هذاكا تحطوا عالمكان اللي حاجتك بيها, وتدخل الإبرا, وتخرج من الجيها الآخرى, هذا جيد, هكاكا مرتين ولا تلاتا كي تلقا كدا جيد تخيط بشكل جيد.